Ia, fampiasan̈a perisikopy, perisikopy baka zen̈y zahavan̈a sakana mety misy ambadiky. kay fan̈anovana izy zen̈y misy hazan̈a zen̈y baka amin’ny taratra io zen̈y ambadiky arỳ. Ke in̈y amizay aviô mijotso mandeha ambany aviô amizay ze hitany obiserivataira ze hazavan̈a io ke ze zen̈y matonga izy hoe detekitaira ny hazavan̈a.